तैराकी वला कपड़ा यानि बावति काटण वला कपड़ा। अगर आप के स्विमिंग पूल मां या के कुंड मां छिन नयणां त आम तौर पर आप वन पीस स्विमिंग सूट पेरदन, ज्वो खालि मूड़ि-मूड़ि पेरि सकदन। तनि आप भौत ज्यादा गेरा पाणि, भौत गेरा समुद्र मां छिन जाणा, त तेका पेन्न वला कपड़ा अलग व्हंदन, जो भौत समुद्रो दबाव झेल ल्यौंदन। कुछ ओर अलग भी स्विमिंग सूट व्हंदन, जन ज्वो स्पोर्ट्स वला व्हंदन, जो ओलंपिक वगैरा मां आप द्योखन छिन बावति काटण वलूं ते। तूंका भी खास तरिका कपड़ा रौंदन बण्यां, जेते हम स्विमिंग सूटे ब्वोल्दन और तेसे तूंते बावति काटण मां आसानी व्हे जंदि।